So potal haala muuɗun haalaama, hakilan waran e wi'ooɓe dura de lom. Potal hakkunde rewɓe e worɓe. E ley adunaaru nduu fu, ɗum ɓe mbii ɓe kaɓonto non. Jonkaa homo fuu e faamu muuɗun. <hesitation> Potal duu jonkaa <laughs> ana heewi nooneeji.